To mya su mə sit vi za’arsə nə vugən wondang ca fara nə sugən gam tu kuma mbitə gam yan ca ca dəng ma a nai tə vugən dang nən in kya bang ngəryo dan ca fara ɗi daga America ba kə gən wusni dang. ko dzang gyo ya vugən. Məndə ce dun, ma:ndə ce dun. Nə ni nda ca fara cighə? su:ghən gam myani za:rsə daŋmə man ga a gam wopm,`duk gərwon daŋ ca ca: gərwonɗaŋ kuma ɗaŋ mya ɓital, kin murghə zhopkən, kin murghə dwa:ngən. So ma man tu ləbi məgai a gam wopm, yan ngalai ma hada rikici tə zlənsəwopm shi yasa gaba daya yasles ma a ɗak tsəngəni. Vu:gən ɗaŋmya tu de a yaslən, yan nə gərwon ɗaŋ aman nda mi mən ɗi, especially myani mən Najeriya. My su:gən-my su:gən-my su:gən mə fi <hesitation> mulki won ɗaŋ ba nə ndaraŋ-yi nda:raŋ, kuma in ca gam my ɓitaləm tu wai mya ngal mə fi nə mulki won ɗaŋyi nda:ra. To shi yasa gaba daya in ya man kasance cighai ka yel coŋvon wo man bi ɓitalghən wai In yan ka fi gən daŋ bayan ka tsən ka fitə ɗi na jomjom vəŋ, bital gən yo dang kə yir tə ɗi chongvon wo man sughədti shiyasa gaba daya yasles a nai dam-dam. Ma vu:i yo-ma vu:i. Ma rasa ləbyo ɗaŋ mya kir məma:n ghai. Vu:ghən de yi ko ceceɗo. Mən la:bkən mya vu:gənes, nə valtesa mya vu:gənes, to ma rasa gərwon ɗaŋ ma ɗya ma fi. To ɗaŋni ma fi wuri nda mə na, mə-mə-mə ndər tsəngən wopən a ra: wope, a yaslən. Nə ni nda mya su mə ndə:r tsəngən wopən a yaslən ne. Sai mya ga: iri ɓitalgən-ɓitalgən gya gi: In mya yel ɗaŋ ba kə yisən tu kyan ba kinə za:rəŋ, so ba yandayo ɗang vʊgən wopm woma:n nəgən namboŋni. So konu a na:y nə murgəsu:gən gamas, Ma fi wuri nda ma ga: iri gərshiye? In ba yan ma. gə iri gərshi gi vəŋ, gya shugaba wopmɗaŋmya yeli ɗaŋci ɗi ken, gya gi: ɗaŋ ca fi mi iri mulki gya gi: məni ma kab, in ba yan ma lə:rɓitalgən wopm ɗi a <hesitation> gama wopm, mə na ni mən su:gən gama wopəŋ, so ba gərwon ɗaŋma ɗya mafi ɗaŋ yi ɗa ndaraŋ. so yaslən mə ci gaba tə vʊgən ndəŋno. Mə ci gaba tə vu:gən. ko dzaŋgyo, mi gom a vu:gən a gən namboŋ nə rashi hadaghən gam, nə rashi su:ghən zlənsə wopm. Ma dafa ri:gən ci:ghəya? Ma dafa ri:ghən cik gha? Congvon ɗaŋ a ndə:r mi fa ,a ndə:r kap nə ngən namboŋ. Myan mə wul tu mya su mə slə ni gən a, a,a ləb dwa:ngən, myan mya su ni mə slə a ləb gwaptangən gam. <hesitation> amma kuma za:ar nə za:ar so mafi wuri mi baskə yelgən a’a kyan ba kə ta̱ məng kyan, kya wugəntu myan ba mə tagəng mafi mulki ba mafi tə kyanəng a mafi lan ba mafi tə kyanəng. La:won ɗaŋa kamata mə fimacimgə, ka man byagəi a kan da cewa myan ma ba murghə dwa:ngənəŋ, so ləɓin ɗan mya su mə tsənnin ba wo fiŋ. So ma fi wuri nda ma wul tuma ndə:r vu:ghən yaslese? Vu:ghən yaslən ba wo taba ndə:rən in ba yan mya ga:su:ghən gami vəŋ. Su:ghən gami yan ci namboŋ. Mya ga: su:ghən gami, mya ga: rainaghən zləŋsəwoppi, mya ga: rainaghən addinai woppən ɓəsləŋəy ɗaŋ mya fighəni, to ma fu:gh tu tsəngən wusəŋni, tsəngən ɓitalgən mulki wo ma:n mi mən wusuŋ-wusuŋ a yaslən, daga ɗuni zuwa voni dzup ɗaŋ mə ta ya gwə:r a kan da cewa ma fi wuri nnda ma yel canje? Gaskiyas in mya na mbi ɓtalgən gin ɗaŋ mə ga a ra:wopm, mya fughə to yaslan, ko dzangyo mə yi gipkə gyomslagən. Damuwa won ɗaŋ a kamata mə tu tə a yaslən ba maman tu tə ɗaŋ. Amma mya ci gaba tə ri:gən gin, ba gərwon ɗa wo ca vu:gən yaslan wo ɗya ɓani vəŋ. Shiyasa vu:gənes a kaɓi ko ce ce ɗo- ko ce ce ɗo, kya sllən ce china, nə vu:gən, kya nda nəni ce seraleon, nə vu:gən, kya kir ɗi kesli ce ɗan, nə vu:gən, kya sughə ɗi ce yasli gwai ma nə vu:gən. so ma fi wuri nda vu:gən nən tə ɓane? A kamata myani za:rsə, ɗaŋ myani za:rsə mə kwa:nme-mə kwa:nme, gərwon ɗaŋ mya fi daŋ ba yi ɗa gi:riŋ, mə ga:ti, mə fi gərwon ɗaŋ mə ga: ti, mə̀ na nə murghə su:gən zlənsəwopm, kar mə na ni nə mən su:gən gam vəŋ.

Kuma lan nə lawon dang mafi tə tə taimaka yatl wopin kar mə nanə mən sugən gaməng ngər won dana ma gamin gai kawai in ba mya nan mən sugən gaməng ɠun tə voni dzub yatlən wo luyi So ŋən,